انا بلا بريفيري تاعي هو اللحم ، الاصوص بلونش مع الشومبينيون ، باش دير هاد بلا حاج اللول ترفد المورصو تاعك تاع اللحم و ديره في المقل و ديرها فو دو و تبلعها و تخليه فيها ، عندك واحد وي مينيت جيسكا دي مينوت عاود تقلبه ، عاود تخليها مبلعا ، كي تشوفه بلي طاب بلافابور ، خاطش هي لافابور اللي طيبه ، كي تشوفه طاب قلع لغلاق و زيد لنار باش هاكا تحمره في لي دو كوتي ، كي تشوفه حمار في لي دو كوتي ، قلعه ايا عاود في هاديك المقل دير شومبينيون ، اسيي طيبه غي شوي ، كي تشوفه بدا يطيب زيدله لاصوص بلونش ، عاود خليه في لاصوص بلونش يعقد شوي ، كي تشوفه عقد ، رد هداك اللحم و بلع عليهم ، خليهم يريحو واحد دي مينوت هوما في النار ، فو دو ، فو دو ، في خاطرهم ، كي تفوت دي مينيت طفي عليهم ، و بصحتك خويا